Maso avokoa ny biby rehetra eto ambonin'ny tany satria izay no nanaovan'Andriamanitra azy, kanefa kosa misy kosa ireo biby izay mety tsy hahita kanefa miaina eto ambonin'ny tany, ohatra amin'izany ny kankana izay miaina any ambany tany izy, any dia maizina sady lavaka no iainany any; misy koa ireo sakivy izay tsisy maso sady tsy mahita izy zany nefa miaina any anaty lavakany. <noise>